Budaya Peru boe nanu budaya ba'uk a tehu na beragam no unik. Budaya nai peru ia boe nanu aspke hida nai dalek aspek keluarga, aspek budaya, aspke nana'a nininuk, aspek bualoas no aspek sodak.